Livi te ko lo ja'a nkaso ye kuií naá, te livi kakune'enka ye kuií naá te <hesitation> siente wa'a xi livi jnu jue'enkaso yundute naá, te kuií nka ituu ɨ́ɨ́n ite itu á, a tiempu itu á te kuií kuií nka kujnuni, a orre na koyo ye arbol á, te ni nduu kuií nkai naá, te kuenda wa'a nka ku-iniso relaja lɨkɨso á ye lo ini nkaso ta ye verde naá, lujua nka ku-ini su'u.